Impa ongi ne'ne'moi roki ho nong urii pihareiko urii mihenong nong ono ono huhnong, ho ngong kakau muuh rimotuku impa urii mihenong riku roki ngong howo ngopenong, howo ngongno tikite tiki nui roki honong ngong kakau ngong yii huuru inakuruh niunuhenong. Owo nawa' riku rano muhenong, aii ehkonno ong o'ko huitong ai kirismasiko mohkorukupiring mani toku no'ra urii mi. Impa ho nong urii piharei kingking nguhnong tiki ongi nui tiki ongii bukaki. Urii miro aii rokii ho nong ngong hiya ngomo nuhenong haha'. Hoko ngong o'ko muh rirong ngong kareni ngung, kakau ngung, hoko huruu tu'ki nahaiyong tu'ki ruheiyong roki hoii ningii tata tongumong ina'kong tiki uringii tui. Impa nii ongii ho nong ngong hiya tiwa' kukahnui kukonnong, nokonong kai toku riitah rono urii mihenong. Impa tikiteko uringiteko roki tiwo pu'yee makong namakong huhetong ong koh rokong huru owotiwo konnakong tirungo tiripara teyeemarong ho huru neraworomo tuku. orukii ho nerangawarong roki ho huru totokaiyo awaiyong, nokongnong kotah aii mirahuiring nii ho moni toku noi hoko ourugnung